اللغات الي اكدر اتحدث بيهم بلوقت الحالي هي الأنكليزية العربية الكردية و الأشورية اني كلش احبهم لأن هم لغات اي- كلش استخدمهم و استعملهم بلمكان الي اني عايشة حتى اني اوصل لمرحلة من حياتي انو اني اكدر ارتب اموري و اسيطلر وو اي- اوصل للأشياء الي اني اريدها بحياتي.